Ɓurani kam ko jogaade mi mjiidu-mi yumma e baaba hakke yimɓe noogas e diine wonde miin gooto ɓiɗɗo jinnaaɓe am. Ngati so mi wonndii e woɓɓe, maa heɓ mo njeewtid-mi, maa mi heɓ mo mballondirmi, mi heɓa mo ndenndu-mi aduna. Kono miin tan gooto, mi yiɗaa ɗamɗoon nguurdam.